گھر دے وچ جیڑا پاستا بننا او بہت آسان ہے۔ اُس نوں آپاں نوں جو جو چیزاں چاہیدیاں نیں، آپاں اک وری ویکھ لیندے، جیوے آپاں نوں میدہ چاہیدا، آپاں دو کپ یوز کر سکدے، انڈے چاہیدے دو، نمک چاہیدا سُواد انسار تے پانی چاہیدا جنی لوڑ ہووے اوہناں۔ تے آپاں اس طرح بنا سکدے ہاں، اوہدا طریقہ ایہی ہے کہ سب توں پہلا میدے وچ نمک پاء کے اس نوں چنگی طرح ملا لو، بعد وچ انڈہ پا کے اوہنوں گوندھن لئی جے انڈہ نال پاؤنا ہووے تاں صرف انوں پانی پاؤ، جیدا مَین توں اوہو گوندھنا۔ تیجے نمبر تے آٹے نوں پندرہ توں بی منٹ رکھ دو تاں جو اوہ آٹا اے اوہ نرم ہو جاوے۔ اُس توں بعد پتلا تے آٹے نوں چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں دیاں جھاڑیاں کٹ لو تے آپاں نوں پانی وچ نمک پاء کے <hesitation> پاستا پا لو۔ اُس توں بعد پھر اپنے من پسند جے سبزیاں نال کھا سکدے آں۔ اس طرح تے جیڑا پاستا ہو کے تیار ہو جاندا ہے۔